प्रांस मैं टीवी मां देख रही कि पुलाप्खांस मनी मटलू देलफिन टावर छे। अत्रमोतो मैं तो इंड्रामां देख रही नी गनो भरी छे तितर प्रांस जो चे। जे पस्टिम इरोप मां एक देश को वाई चा केथोलिक धर्म का लोगरो है। ने जाक जे मुसल्मन को आए नी जे विश्वग इंड्रामां लोग मां जरो है।